जैसे शादी करते ह। तो सबसे पहले लड़के के बारे में जानना चाहिए। वरना उसके बाद लड़की की ज़िंदगी खराब भी हो सकती ह। अगर लड़का कुछ काम नहीं रहा ओर नशा करने में धुंध ह।